Noog yoni idithi nruu dockoni isiima, i dicka tigno: mu duiyetiyi, sa gwar yi, sa sinda yi. Mu yicki idubune. Nroog yoni mbéla nru docka yi. Mu sindayi-mu-mu wurati yi, iwuru, ila badatimo ngwi ndéme. Wima mu lééni mula rundu. Mmokama ni mu férine ngnétima. Mu-mu rotu-nfoyetima dan, mu rotu isima, mu ringi bhirane ji nan, ila badatimo-wima mulééni mu-mu-thick-mu funtu, mu-mu rundu. Yoni, isiima nimu roti yi, mu sinda yi, duiyetiyi, sa sinda. Mu sinda yi, ifu badatimo ngwi ndéme. Ane mbane kanowe, ngnétima mu férine ngnétima, han mu yongu yi an ngnétima, ghune i badatimo ngwi-sama dé, mu- talati yi. Ma yoni kanéye, nru sindé yiilé, mu yick i badatimo ngwi ndéme. Bao ni ma sindé yi, fu tigné. Mutooma i niyi song mu rome ji, nkockma lani. Ni mu sindé yi fé iwuru, ni mu lokh ka nrundutuma, mu la déye-m-migne nduye ma jongu yi, kuskusé. Pur- i- mhigne fam ma nfuna. Mu sa rundu. Pabia ni ma sucbu yi, ifu férine mhigna, fam ma nfu fénan. Fo mu sucbu yi di mmigne nduye ma, jongu yi an mitima. Mbangh kana ngnetima- e- e- inan di ni dé. Nfoye- nfoye- yinan. Pabia nangh dan ni idubune, nii idubune nangh, iwo fé dithi isii, i féni isii ignéti. Mu rome ji- i- i-jonk- i- régi jongumo dan nkockma. Pabia idubune an-an ngnétima. Ni idubune kan an foyetine migna, irigi kockoti dé, ifé fé- nsi- idithi isii inansi. Isii inansi nimo rome ji mu di baté- ngni- rome ji ndéne- i- i- ila kidémi, ifé kockotimi. Bari isiima yéma idubuni an foyetima, yuni iwo fé isii, ifu yongu nkock.